ह में तुमान मन ल बहुत आसान तरीका से बता सकत। हो कि हवाई जहाज कैसे उड़ेल हवाई जहाज के पंख ही आकर ताकत हे। आंख में ही एकर जादू है हवाई जहाज के पंख ऐसे बनैल जेल की। जब हवा ओकर उपर से गुजरे तो ऊपर के हवा नीचे के। ओर आइल ओर तेज गती से चले एकर पंखा के ऊपर इतना कम दबाओ। हवेल कि नीचे दबाओ ज्यादा होई जायल। एकर वजह ले हाई जहाज उपर उड़ जायल।